Hati barsa o ang bufango waitham twui rwio. Puila o khe bufang ni ha no swbaiwuui hakor kupulwng khe twui rwio. Twui o bithi dalogwui bufang blai tei yarwng o twui sar o. Tai waisa fru khe twui no bufangni yarwng o simi rwio. Waitham fru khe bufang yarwng ni ha no khurui twui sarchawui rwio. Bufang o twui no jora o pipe bai tei jora o sprayer bai twui rwjago. Bufang o twui rwjaknai twui saaf ongna nangnai tei manwui gura rok no sankiwui khibina nangnai. <noise> Wngya khe <noise> pipe tei sprayer nosto wngwui thangnai.